لو كان بإمكاني أن أكون طائرا ليوم واحد كنت راح أختار أن أكون نسر لأنه طائر قوي وعنده قدرة على الطيران لمسافات طويلة فوق الجبال والسهول ويشوف العالم من علو النسر يعتبر رمز للحرية والقوة وأعتقد أن تجربة الطيران على هذا الأرتفاع راح تكون مغامرة مميزة. مع شعور بالإستقلال والهدوء في نفس الوقت.